DJE-AAM001-H049 To iri borey araŋ bay Fu me gambu, to Fu me me daabirjo din araŋ bay hay fo goono kaŋ i ga dan a ra haray kaŋ da boro furo Fuwo me ga, boro g'a dan kin ga boŋ kulli. To da boro dan kin ga boŋ kile a ra haray. To to araŋ bay haŋ kaŋ kaci a anfani, guna day sintina guna dinga ba ka fatta no niga hin kaŋ kile damo ni goono Fuwo ra niga hin kaŋ kile ni boŋ. Araŋ bay haŋ kaŋ kaci a goyo? A goyo kaci dinga ba ka fatta kwaay nangu fo ni gan kile don nisi bay boro kaŋ ga k'a ka furo a ra. D'a ka a di ina kile, nidi a si furo nooya amman d'a k'a ka sabanda i manna kile d'a man di boro kulu, aga furo kwaay haŋ kaŋ a di dama kulu ama kwaay ka te Fuwo ra haray nin wo ni sinda baaru, ni si bay haŋ kaŋ no a kwaay ka te. Ama kwaay haŋ kaŋ ni gisi boro yaamo ga hin ka haro sambu ka dira nda. Din ka nima guna ni man di. Nidi ni man ni Fuwo kile nooya. To a goyo nooya. D'a goono ni gin fuwo kile kiŋ diraw te, din nin hari kile ni min diraw te kwaay non kulu kaŋ nidi d'ama ma kwaay ka ye ka ka. To din kwaay ka ye ka ka niga sabanda mate kulu kaŋ ni dira ni Fuwo ra, niga ka ka sabanda haŋ kaŋ ni gisi nima k'a ka sabanda. Amman din man na kile me, boro yaamo kulu ga furo a ra ka kwaay ka sambu. To a kile anfano nooya.